Pues nare ra many ni rchibia lo gexlyw re ni na beld, esque beld na velna gidicka ma loo zitzo nezgyw tchi, zawgya ma liga tchi zun ma xila ni znix mavenen liga va, einty tchi cun ga ra tuni lara many gy, ra bawnúh ah, zega na bawnuh, velna gawgya ma liga tchi ngyaniaz rawgya ma, tchi cun ra baw-nix, cun ra tchi ni rchibia la ra many gy cun ra béehz, cun ra, ra zy ra many ra many gy rebia rchibia lá rani purzy many róh ná rama vá.